إذا كان عندي الخيار بين الإستزادة في الوقت أو في المال، أعتقد بختار الوقت، السبب إن الوقت أغلى من المال، ممكن المال يجي ويروح لكن الوقت ما يرجع، إذا كان عندك وقت أكثر تقدر تستمتع بالحياة، وتخصص وقت للأشياء اللي تحبها، للعائلة والأصدقاء، والأهتمامات الشخصية، المال ممكن يساعدك تشتري أشياء، وتعيش حياة أفضل، لكن الوقت يعطيك الفرصة لتعيش لحظات، وتحقق أهداف تركيز وهدوء.